البلاصة لي روحتلها و جات كيما لي ستنيتها هي اوسكودار لي ترقب على البوسفور في اسطنبول في الجانب الاسيوي تاع اسطنبول فريمون شابة سرتو في البلاصة لي ترڨب على هاديك برج الفتاة فيها وحد الاتموسفار فيها وحد الجو متلقاه في حتى بلاصة وحدوخرا